ஆரோக்கியமான பீஸ்ஸா ரெசிபி தேவையான பொருட்கள். முழு கோதுமை பிடா அல்லது மேலோடு. கப் வீட்டில் தக்காளி சாஸ் கப் கலந்த காய்கறிகள் மிளகாய். வெங்காயம் காளான்கள் அவுன்ஸ் ஒல்லியான கோழி. அல்லது வான்கோழி மார்பகம் கப் குறைந்த கொழுப்பு. மொஸரெல்லா சீஸ் புதிய துளசி இலைகள் வழிமுறைகள். உங்கள் அடுப்பை க்கு முன்கூட்டியே சூடாக்கவும். மேலோடு மேல் தக்காளி சாஸ் பரப்பவும். கலவையான காய்கறிகள் ஒல்லியான புரதம் மற்றும். குறைந்த கொழுப்புள்ள சீஸ் ஆகியவற்றைக் கொண்டு மேலே. நிமிடங்கள் அல்லது மேலோடு பொன்னிறமாகும். வரை சுட்டுக்கொள்ளவும் புதிய துளசி இலைகளால் அலங்கரிக்கவும்.